اعتقد ان المسافة اللي ممكن اقدر امشيها في يوم هي تكون من خمس عشر لعشرين كيلو متر لو كان الجو مناسب طبعا لو الجو حر مش هقدر ولو كان الجو برد بردك مش هقدر هحس انه رجلي خلاص يعني رجلي تعبت مش قادرة ان انا امشي بها ومش قادرة اعمل اي مجهود وغالبا يكون في الخريف ممكن اقدر.